Obhazi onang bhekpere. A hothom bhanum ethomn. Egree ajen jasa bhe bhoa. Moro mma nabhere bha- hijan. Bhofen fa nsa bhekpan nre. So ora fo so unvane, sa. Bhe zera sa oya anyi o ani aoro onang bbi- nva nvene. Obhazi, ani mor anang nho gwa obhazi ozama obhazi. Ora gwe oku unyi bhoven. Aoshi obhazi ara gwa unyi ethoma. Obhazi ora. Gwe unyi hegue ethoma. Obhazi ora gwe oku unkpakpaa. Bha hekpa eto a seana. Ozama egbee bheda je bha. Bhoa ora hunya. Egbee. Bheda ja bhe zera ora. Ohohubhene. Onang sam. Obhazi bha ma aakum ho- ma. Ozano onang henendeme. Obhazi bha hama akum ho- ma. Ozan o, ozama unya anye. Akpa akpan ethoma ta ezene. Hafa ohuma unyi hegue. Ethoma bha ida ida sa bhe ro unyi evurene. ma nfi rehonase othono, bha egbee evevio. Ame gwe. Osa unva ose bharoso izoi sem o. Unhumo anang fa asa bhe. ezebo oza osa onoo aroko nsa bha. ehara onoo a roko ara. fofone bem bhaa bhaku bha hehaa. a. Egbee evevi sa bhe. evimene. Ozama nya- anyi o. saara bha bhunda so unyi. Ani mo onang bhevimene evimene. kwa bho bhani o.